Pos de por si cuacualtzin cachi ya quipintarouah, porque yaca quipintaroua ocsente nesih ua ayamo quipintarouah pos sa pitzotic niesi, pero yaca quipintarouah pos yaca yeh cuacualtzin